أunintelligible صارتلي هالحالة من قبل، أحيانا يكون الواحد يعنى -م- مش حابب إنه يتكلم أو يفضفض ، أو مو فى المزاج ،فأتظاهر إنى -م- مش شفت الشخص ، أو أركز في شيء ثاني، صراحةً يكون أمر محرج أحيانًا، بس في لحظات يعني في بعض اللحظات أفضل إني أبتعد عن الحديث.